لو عندي اسبوع كامل هاخده اجازة اول يوم هاستجم كده واقعد في البيت مش هعمل أي حاجة اريح حاجة اليوم التاني هروح ازور فيه عيلتي اليوم التالت هاعمل رحلة كدا صغيرة للبحر واليوم الرابع اقرا كتاب يكون جديد اليوم الخامس ممكن اروح اسوي شوبينج يعني اعمل مثلا اليوم السادس هخرج مع اصحابي واليوم السابع احط خطة الاسبوع الجديد.